Iā ʻoe e lele ana i ka mokulele, he ʻikena nani nō ka noho ʻana kokoke i ka pukaaniani ma waho aku o ka noho ʻana i waena o ka mokulele. Makemake wau e nānā i waho, ʻike i ke kai uliuli a me ke ao a pēlā wale aku nō.